لو كنتو مضطر انو ابني مستعمرة بالمريخ ،غاح اخذ امي وابوي واخوتي ثنين وخوا-واختي ، لانو دائما العائلة اهم شي، الاصدقاء ممكن تتعرف على أصدقاء جداد بس العائلة هي الي تحتويك، فمادام عائلتي موجودي معاي عادي ما غاح احس بوحدة